Ny fomba ampiasain'ny voay mâchoire-ny igny anh <hesitation> rehefa hoe misy raha tafiditra agnatin'iny ka hoe ketohany akao, indray malaka zany de sy tafavoaka velona akao si igny satria igny mafy bi na de hoe vy ary zany ny hisintona an'igny de sy afaka koa si.